पेरु ह्या देशान सात चमत्काराचो एक माच्चु पिच्छु असा। आणी हांगले जेवण मुणचें खुर्प आवडचें जे दुसऱ्या देशांतून येता खावपाक।